افضل ان انا افقد مفتاحى عن ان انا افق- اضيع تليفونى, لان مفتاحى ممكن اكلم اى حد او ان انا اعرف ان انا اطلع عليه تانى فا هقدر ان انا استخدمه لكن تليفونى اصعب, فهختار ان انا ا ا افقد مفتاحى